Mwa lè ngan kalashi, nɗin kɨ amper, kanke local govment. Mwa le gahn yi nɗin tar ngò pimi, kɨ tèr sàrpòpimi. Nɗin kɨ yi dubugak, kɨ ɗeripòfar, kɨ tekpimipopòbap. Nga yalɨ ɓe ngà kun nkalashi gàk. Wàtò gyèm pi ne mun gyi ɗo ɗa. Ko nga cɨn rayuwa fana gyi, kwa kun, kwà da rù ko yi mwa sarpobapɓi, ɓe nga met makaranta ngindiri. Tò, ner kɨ rayuwa kɨɓutɗi, kwa ya gyi, kwa cɨn makaranta ngindiri, ɓà ya me mina ko nga cɨn makaranta gyi. Nga gama kɨ makaranta mina, ter tar, Pobap nɗìn tar ngò pokun, nɗin kɨ yi dubu gak, kɨ ɗeri pofar, kɨ tekpofar pofir. Ɓe nga yal nga met kaduna, ko nga cɨn bauta komeye mɨ dole <noise> nnigeriya ka bà cya jɨ gyi ɓang, ɓe nga fara <noise> kɨ shitcɨn kaduna. Rayuwa fana ye nga tong, ɓe nga kun nɗin kalashi mɨni, ko nga yà me bariki, ɓa ba jɨ ko wani hutu ɓa tùm kwa ncɨn nwokɨ. Ko krisma mwa, ko hutu <hesitation> me mwa pò pɨn kɨnɨ mwa, ɓà jà cɨn rayuwa fana nwòk gàk, kwa yal kwa gama ɗɨ, har ko lokaci nà jà ritaya kwa tùm nwok.